Re vao mi-installer étagère koa zany agnaty tragno ao de voalohany mahay mandrefy aloha iha voalohany, refesinao hoe hatreto ka hatreto misy an'ity de eto i fantsihana de eto koa ataonao raiky koa <hesitation> zay étagère ampidirinao manaraky hoe apetrako eto koa zany ty de eto ka hatreto avao koa afaky amitraha- ametrahako azy de eto koa i fantsihy.